ولو اني ما اكدر اسبح ولا اعرف اسبح بس اذا اكتم نفسي جوه الماي يعني تقريبا خمسطعش ثانية عشرين ثانية مو هواي ما اكدر هواي اختنك رأسا